तुम समझ क्यों नी चैक रहे? मनै एक बार मना कर दिना त मतलब मना ह्वै। यो बार-बार पूछण स मुन परेशान लगदु। मैंने त सोच दी कि तुम समझदार हो। पर तुम्हें जिद्द करनी ही छै। मने ना करणा होलु, यो आखिरी बात हुइ। अगली बार बात स सीधे टाळि दी जालु। अपणी इज्जत राखण सिखौ, और दूसर क इज्जत भी।